Tsy de haiko loatsy gn'asan'ny gny climatiseur fa raha fagnentiako anazy aloha zany gn'ahiny de ah mampanara mampihena ny gny ha- ah narany le rivotry agnatiny tragno raiky izy zany na agnatina tobily zay, amy alalan'ny moterana masiny miasa agnatiny ao. Igny zany avadikin'ny le température-n'ny le hafanana na ha- hanarana agnaty trano ao. Izay gn'asany.